زه خو همیشه تازه سبزی خوښوم. تازه سبزی لکه پالک، کچالو، رزدکی او بادرنګ ډېر خوند لري. په تازه سبزیو کې خوږوالی او تازګي موجوده وي. د پخلي پر وخت ډېر ښه نرمېږي او خوند یی هم زیات وي. خو کله ناکله وچ سبزی هم استعمالوو، لکه وچه پالک او یا وچی بینډی وچ سبزی ډېر وخت ساتل کېږي، خو خوند یې تازه نه یی